Huunde giɗli ɓurde yooɗde jam nde njiymi ko biɗɗo debbo, ɓiy joom kaalis no feewi, oppi wuro mawngo jaɓi jooɗoyaade gurel tokosel, wondude mo yiɗi tawa kaɓɓe njanngidanno e ekkol. Ɗum yooɗii kam no feewi.